Ini sha ndungiweni ndwaya atakueka kuishi mangdekweka undusha maana ake kwa maana ake kamekueshimili nivi kunda tiki kakunda tia akunda tikiatu mekeshimle nini mwa kumara atambila wandu maana ake amekulolya umwe mwenda undu umwenda sawa kutokeshi mysefo.